Mukurola okwange, nakubiire ninyenda kuba na sente nyingi habwokwaaki obu nkuba nyine sente, buri kimu kyoona nimba ninkyehikyaaho, nobu ndazirya nta, nobu ndazikeekereza, nobu ndagamba kandyeeho ntaito, kandyeeho kanzirye zoona zihweho omubwiire bwomumaiso nimba nimanya obwiire nibujya kuhika ninkoraki, ninfwa, so ninsalaho ngende nyiheyo sente nzikozese buri kimu kyoona ekinkuba ninyenda manye life yange nkajicakara, narya kulungi, nabyaama kulungi buri kimu kyoona nkakyehikyaaho